Scì, mia pe boggî un euvo no l'é diffiçile. Ti piggi un cassoulin, ti ghe metti quattro ò çinque die de ægua freida, t'aspeti, ti ghe metti drento l'euvo, t'aspeti ch'o bogge e de lì t'aspeti sette ò eutto menuti. Dapeu ti o levi de d'in sciô feugo, t'aspeti ch'o vëgne freido, ti ô mondi, ti ghe cacci un pö de sâ e ti te ô mangi.